په هند کې د ودونو مراسم ډېر اوږده اوښایسته وي خلک د هولي په نوم د رنګونو جشن لمانځي د دیوالی په نوم د رڼاګانو جشن ډېر مهم مذهبي دود دی د هند خلک دمشرانو ددرناوی دپاره دهغوی پښی مچوی هندي ښځې اکثرآ د واده څخه وروسته سینډور په اتندی ږدی خلک د کورونو دروازې په ګولونو ښایسته کوی د هند خوار بډایه کلتور لری